في يوم من الأيام كان في <hesitation> أميرة اكتشفت خريطة <hesitation> كانت الخريطة ألوان ورموز غريبة اتحمست الأميرة وقررت الانطلاق بعد مساعدة السير لجت نفسها أمام شجرة و (اا) تحت الجدر العميقة وجدت صندوق قديم، وكان فيه تمثال صغير يحمل شعار عيلتها واكتشفت أن الكنز مجرد ليس مجرد ثروة بل هو قيمة عيلتها، فأصبحت الأميرة رمزًا للعدل والكرامة بين شعبها.